Arannde mi ɓannaay ndiyam powɗam e ɓingel ngel, nden mi itta salla kam, mi resa, nden mi takkita daaypa ɗum, mi takkita mi resa, mi lullitana ɓiɗɗo on ɓanndu, nden mi waɗa limsel, mi ɓiirana ɓiɗɗo on ndiyam, sey mi wujana mo vaaselene, nden mi wattitana mo kesa ngan.